Merut au yang lebih penting kebahagiaan peribadi karena ita bisa tao usaha ho bisa bantu hataholi la ho ita bisa puas no senang neu bantu hataholi bauk.